ନହୀଂ, ମୁଝେ ପୂରା ଦିନ ସଂଗ୍ରହାଲ ହୈ, ଭୀ ତାନା ପସଂଦ ନହୀଂ କର ଭୀ। କଲକୀ ପୂରା ଦିନ ଏକ ହୀ କିତାବ ଯା ବହୁତ ଚାଦା କିତାବ ଭୀ ଲେକେ ପଢନ ବାରେ, ମନ ନହୀଂ ଲଗବା। କମ ସେ କମ ତୀନ ଯା ଦୋ ଯା ତୀନ ଗଂଟା ବସ, ଇସସେ ଜହାଁ ରହେ ଲଗେ ଥୀ ବୋର ଲଗେ ଲଗେ। କଲକୀ ମୁଝେ ଉଚୀ ନହୀଂ ହୈ ସବ ଚୀଜରେ, ତୋ ମତେ ଇତା ପସଂଦ ନହୀଂ ଲଗବା। କି ମୁଝେ ଇତ କଦର ଇତ ହୀ ରହୀ ସକେଂ, ତୋ ଦିନ ବର ରହନା ମତେ ପସଂଦ ନହୀଂ ଲଗବା।